لو كان بامكاني تغيير شي في واحد في ماضي كنت بختار اني ما اضيع وقتي في التفكير الزايد عن الحد يعني كنت اتمنى أكون أكثر جرأة في إتخاذ القرارات وما أخلي الخوف أو الشكوك تأثر على قراراتي احيانا كنت اضيع وقتي في التفكير عن أشياء ممكن ما تحصل وهذا كان يعطلني عن اتخاذ قرارات وخطوات مهمة لو كنت أكثر إقداما وثقة في نفسي كن ممكن احقق أهدافي